عشان تركب قطعة أثاث أساسية أول شي تاخذ كل الأجزاء والمعدات تفحصها، بعدين اتبع التعليمات خطوة بخطوة، تبدأ بتجميع الهيكل الرئيسي، تستخدم المفكات والمفاتيح حسب الحاجة. بعد ما تركب الهيكل تثبت الأرفف والأجزاء الإضافية. تأكد إن كل البراغي مشدودة زين عشان تكون ثابتة. في النهاية تنظمها في المكان اللي تبي. وبهذه الطريقة تكون جاهزة للإستخدام.